Ny mamatotry kiravaty aloha da haiko satria mba efa nampianarin'iabategna an-tegna avao io zay mbola zazà, da ny manodidina ny tegna izy aloha da azo isay ame rasan-tagna avao gn'olo, ame rambon-tagna avao zashy gn'olo mahay magnano anazy, izy ame misiky anazy, f'iahy aloha da haiko e mamatotra anazy eh.